La verdá es que no lo avía pensau essu d'enantis. Precisu de más pensá-lu i preval cozinas pa sabel justamenti qu'es lo que m'aquaca de horma assepará i qué me peta de corrienti, porque ain cosas que de horma assepará tien miajón peru algotras sin dil bien emparejás no valin pa ná. Enque siempri es güenu de preval gustus nuevus pa vel que comi la genti d'otras partis del mundu i poel comprendel mejol en mundu nel que vivimus.